Ookeii monin airana wa gamaauna gekerona monin airana ne, gaku lakaina, melomelo skul pia laka ularana, ketolo gavaa kwalaana, geku lakaina, io riku gelakana gerikuna geveamaina. Garia tii gavenirana tii geniuna, ee taemu eapiana laka skuli, laanch moni, wae au veaira kiara, aria brekfaast geanina ne, gelakana skuli. Ila gelakana skuli ne ai maki numa unagulura gakalana wa, mereki gavuligina, brekfaast rinaara ga vuligina, maga kulakaina, noo au kamuna wa nanu gaguana. Galakana anu gave guna pulukai, aveamania tapua mereki gavuligi rana, pe gaguligi aikina aonai ne maga lakana wa pene, gema ara omara wa Mandei pe araai, kuripaigai gave oana araai, maniota ama ani ani eau gave kuana, magave waimaina. Gakwarana gapikapikana, pene ao aro ola airana ne laanch aura maga kalarana niu gaolina gama raisi gaiwolorana. Ina, pe, rapa mae luaana maki waveaina mo, maga lakana. wo, femili vainera eveamina ne gekilana, elaka kaki ewa kori. Ne maga lakana kaka magave korena wa evuai, kaki ruruve gave gapina gave amaina oo aikina maga kilana, pe laka mamara ne maga lakana kari ga ga paina loku maga kokona. Maani gakwamuna, guliaa, runekou gave amai agirana. Pene voo gamaketi agirana, pene aikina wa ai ama lavilavi gama brekfaast aura wara pe, gave amai agirana ne. Gama aorana. Nemao gama gau ganirana pa wave aina. Pe wave aimo wa vanagai gamagulina wave ainamo. Gaku lakaina oo gema lontri omana gakilagiana, ia eoma tapua pe guligi ne galakana wa nanu gave guuna wane aina. Nanu guu maki karawai wara pe, nanu gave guura gave waimaina iva maga lakana wilbarona gapusina gaona gaveamaina, rauvagi ai gaona, geve amaina tapua guligi, maa au kwaua aikina, walinamo wa wailamo, rekea geveamaina noo ewai, ewai alewai ai pe Ina, pe rapa mae luaana maki waveaina mo, maga lakana wo femili vainera eveamina ne gekilana, elaka kaki ewa kori. Ne maga lakana kaka magave korena wa evuai, kaki ruruve gave gapina gave amaina oo aikina maga kilana, pe laka mamara ne maga lakana kari ga ga paina loku maga kokona, maani gakwamuna, guliaa, runekou gave amai agirana. Pene voo gamaketi. agirana pene aikina wa ai ama lavilavi gama brekfaast aura wara pe, gave amai agirana ne gama aorana. Ne gama gau ganirana pa wave aina. Pe wave aimo wa vanagai gamagulina wave ainamo. Gaku lakaina oo gema lontri omana gakilagiana, ia eoma tapua pe guligi ne galakana wa nanu gave guuna wane aina. Nanu guu maki karawai wara pe, nanu gave guura gave waimaina. iva maga lakana wilbarona gapusina gaona gaveamaina, rauvagi ai gaona, geve amaina tapua guligi, maa au kwaua aikina, walinamo wa wailamo, rekea geveamaina noo ewai, ewai alewai ai pe Iruparai ewai, ne maga lakana aara kapurai, maniota, piku wae au veaira keiara magave apiana. Ne vanugai wave aina gamagulina wa, oo pene lavilavi airana oo io veamai ewa ula, neetbol pa wave aina. Maga lakana magave spotina, pene ao avo erigo ne gaona numa, ne wave aina gamagulina wa vanugai guluna aonai wave aina gamaagulina. Laani wovagi aorai wa, gema seim rutin wa. Kuu lakaii melo sikuli, waveaina gapukana, gema vanuga wave aina aae auna pene ao aro rigona gamako alina gamaauna.